ألف ألف مليون، مبارك يا مروة على عقد قرانك بمن ارتضاه الله لك زوجًا، والله إني فرحت لك من كل قلبي، وأتمنى لك حياةً سعيدة مع شريك حياتك، و بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وإن شاء الله أيامكم مليانة بالفرح والحب والسرور.